Nijool bélobul yara gulobum gololaal buga duniyee; duniyee éwaway, gulobum gaamé duniyee gumémééŋ; mais nang gan injé Manga imimé; gan injé ijaam mé balobégo nurok déré gulobum kankanang gulobum gafaak aan gurubo. Gulobum ga sén ijaam balobé bara go.